لا طبعا ما نسمع الموسيقى احنا الموسيقى لها اهلها ولها جمهورها وهي شيء حلو لكن نحن ما نسمعها مشغولون وكذا احيانا نسمعها في الحفلات في الاعراس لكن ما عندنا احنا علم بانواع الموسيقى او خلفياتها عشان كذا ما يعني ما نعرف عنها شيء نسمعه بس في الحفلات